A dum ka dogoto hen andi so gonga all. Min ka wala ko mbawmi wide ko ɓuri so ana woɗi tan waɗe so woɗa tan ƴopee. Sabi dogotoro en jooni, kamɓe eɓe mbaawi etude huunde ndee. Ɓe annda ko woni hen ko moƴƴi e ko boni fuu. <hesitation> anndal am min ka ko haaɗi e majjum.